Mwanyele alichino ndipano mwulina alafiki chaka. Lazima uwea iki alafikia kukatika ueno balimbali, bifungu balimbali. Yalipo ya alafikia, yeno alafikia wakupano mwulina wepa wepa malu kutina ashala ya kwanzi kukuteta. Kwa mba wafulana alinibitendo bibi, akukuifichizia na vinutawetigwe. Yalipo ya alafikia mwi, yeno kwa kwenye mutaloli inayo, bado ungena kwenye kumuli kuku. Mwuko la kwenye kuku kuno, yata kwenye tilaha. Chicho cha italichanto, kwa sababu watino, ndiwalo la lakitu wako ino, ndipano mwulina uwea, ngata lakitu wako panosipo, akukubu wangebintu bibibe, bia ukuchonga nishanaantu, bia kuhomba biani. Chima maza diyenu unamna kulondiakili ya kumikwepa. Je mwuntuwee, idi mkwepe tachala lakitu wanei, tutachigala na wepaliponga, au tutachizia na wepaliponga. Mkwepukunji idi kwee. Kama ngewe mlefi, je, taa yukungwa nawe, au mkwembe ntulu.